أنا الشّغل الّي بشتغلو بي نزري هوّ <hesitation> أعظم شغل بالعالم لأنّي بكون عم بخدُم إنسان عم ساعدو بي أكتر وئت هوّ بحاجة للمُساعدة، أنا حاليّاً بشتغل مُمرّضة و <hesitation> يعني أنا بحس مهنتي هاي هيّ رِسالة- رسالة لكل العالم لأنّو إذا بدنا نطلّع على أكتر حدا بيئعُد مع المريض بالمستشفى خلال مرضو هوّ المُمرّضة بتئدّملو الرّعاية، بتئدّملو الحُب والحنان والعطاء، بتكون حدّو بي أكتر وئت هوّ ضعيف. إذا أنا بنبسط بي هالشّي أو لأ طبعاً بنبسط لإنّو غير بنسى يعني لمّا أنا مريض بس يضحكلي بوجّي ويئلّي شكراً بِِنسى تعب الطناعشر ساعة الّي وئفتُن على إجريي أمرار ما بلحّئ حتّى آخُد break زغير كل وئت من محل لمحل عم نط بالشّغل، بنسى كل شي بي بسمة أو بي دُعاء بيعطيني إيّاه المريض. إليلي في شغل شي بالعالم ولا شغل ولا ولا مهنة بتعطيكي هيدا ال- الأطمئنان النفسي إنّو إنت أدّمتي شي للإنسان، أنا كوني مُمرّضة بحمُد الله إنّو الله اختار لي هيدا ال- وإني أنا كمان اخترت هيدا المجال إنّي فوت وإدرسو لإنّو هوّ أعظم رِسالة مُمكن أدّيا <noise> طول ما أنا عايشة. <hesitation> ب- بعدني لا هلّأ ألي تقريباً عشر سنين بشتغل كا مُمرّضة بعدني لا هلّأ بتزكّر كل مريض عَمَل يعني عطاني متل دافع إنّي كمّل. ياما في أيّام قول خلّص ارجع عالبيت ما بقى بدّي اشتغِل بدّي وقّف شغل، الشّغل بالمستشفى كتير مُتعب. برجع بتزكّر هيدا المريض الّي دعا لي دعوة حلوة. بتزكّر في دكتور مرّة آلّي إنّو هيدي المريضة وقفت عا اجريا ورجعت عا بيتا من وراكي من ورا الاهتمام الّي عطيتيها يا، من ورا مُراقبتك للتّفاصيل الزغيره، سؤالك عن الكبير والزغير، اسأل عن كل شي بخ- إذا بلّشولا دوا اسأل ليش؟ بدّي أعرف ليش يمكن شي مُمكن يأسّر عليا الدّكتور ما انتبهلو، أنا- أنا شوف <hesitation> اسأل الدّكتور، ياما موقفة الدّكتور إنّو يعمل كتير أصص عليا، <hesitation> المُمرّضة بالنّهاية بتأعُد مع المريض طنا عشر ساعة دكتور ما بيعُد مع المريض طنا عشر ساعة. طنا عشر ساعة أصدي بالدّوام الواحد هيّ المُمرّضة مع ال- المريض خِلال أربعة وعشرين ساعة كاملين. فا بتعرف عنّو الشّاردة والواردة، الكبيرة والزغيرة، بتفهم بي نفسيته أكتر ما بيفهم فيا الدّكتور. ياما في مُرَضى أعدو عنّا. أنا بشتغل كنت nurse مُمرّضة بالعناية الفائقة يعني المُرضى بي كونوا بي أكتر درجة مرض مرّو- مرّو بي حياتُن، فا بتزكّر في مرْضى بئيو عنّا سنة وسنتين وفي منُّن ماته بعد سنتين من باب العناية و في- في مرضى فلّو بعد سنتين من العناية. فا في إصص تترُك بصمة عنّا بي حياتنا ولا مهن مهنة بالعالم مُمكن تعطيكي إياها، صحيح أنا أمرار كتير خلص بتعب و بكره وبدّي وئّف بس لاء برجع بئول إنّو هول العالم بي حاجة إلي الله اخترني إنّو كون مُمرّضة لإنّو أنا لازم ساعد هول العالم <noise> برجع بتزكّر ال- ال- <hesitation> الوظيفة الأساسيّة أنا كا مُمرّضة برجع بئول لأ لازم كمّل لإنّو في عالم بي حاجة الي <noise> وبرجع بتزكّر كل الئصص الّي أسّرت أنا فيا كوني مُمرّضة شاطرة أسّرت على حياة التّانين، ياما أمرار وئّفت إصص غلط مُمكن تصير، أو دعمت مريض نفسيّاً، أو دعمتو بي مسكة إيد، بي بسمة، حكيت معو هوّ العالم مفكْرا إنّو المريض مش عم يسمع كنت عم بحكي معو، فا هيد الشّي الّي بي خلّي مهنتي غير عن بائي المهن، وأكيد أكيد أكيد أنا مبسوطة بي كوني مُمرّضة طبعاً.